Aia he ʻelua ʻano ʻoihana manawaleʻa kākoʻo nui wau. ʻO ka mua ʻo nā polokalamu e kākoʻo ʻana i ka paihānau a i ʻole ke kūʻē i ka hoʻohemo keiki ʻana. A laila ʻo ka lua nā polokalamu e ʻimi ana i lapaʻau no ka maʻi ʻaʻai keu hoʻi no nā keiki. Kākoʻo wau i kēia mau ʻoihana manawaleʻa no ka mea he kākoʻo kēia i nā ʻohana.